न्यूजीलैंड को इतिहास अद्वितीय है। न्यूजीलैंड के पहले निवासी माओरी हते। जो पोलिनेशिया से आये हते। माओरी लोगन ने न्यूजीलैंड को आओतेया रोआ नाम दाओ। जेको अर्थ लंबे सफेद बादल की भूमि हतो। सोलह सौ बयालीस में एवल तस्मान एक डच नाविक न्यूजीलैंड पहुचने वाले सबसे पहले यूरोपीय बने। सन सत्रह सौ सत्तर में कैप्टन जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड को दौरा करो। और एको मानचित्र तैयार करो। कैप्टन कुक के आगमन के बाद यूरोपीय व्यापारियों मशीनरियों और व्हेल शिकायियों ने न्यूजीलैंड में आइबो शुरू कर दाओ। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में मशीनरियों ने माओरी लोगन को इसाई धर्म में परिवर्तित करिबो चालू कर दाओ। न्यूजीलैंड ने छह फरवरी अठारह सौ चालिस को पेटांगी संधि पे हस्ताक्षर करो। या संधि के तहत माओरी प्रमुखों ने ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यव सौंप दी। एके बदले में उन्हें रक्षा को वादा करो गाओ।